Raha ny tiako de ny sakafo mamy no atao sakafo maraina satria ny sakafo mamy mitondra hery, iny hery iny izany entina hiatrehana ny tapany maraina mandrapahatonga ny sakafo atoandro indray.